كلش مهمة المشاركة بالانتخابات يعني اذا ما انتخبت انته غيغك ينتخب غيغك ينتخب ويصعدون ناس ابد ما كفوئين اذا انا واللاخ واللاخ ما انتخبنا غاح يجون بس الناس الما كفوئين ينتخبوهم جماعتم واحنا الناس الكفوئين احنا ما ننتخبم ونحنا النخصغ يجونا ناس حغامي تعبانين